Livi ta ye tiempu nka á, lo lu'wa kuu lo namai, nɨ kuiya nka á, te ñaliko ɨ́ɨ́n ní nka iñi ta ye kivi á, <noise> xi nama, na nka kuu iyo orre te ndolo miji, kee yu've ja'aso ye lo ndolo miji naá, lo jó nka ye yu've naá, te livi kuenda lakayui taka ndajniño planta nka na nka neva'aso naá, te lujua kijle lo jó ye yu've naá. <noise> livi ya'a lo lujua iyo tiempu nka lo miji naáte iyo orre tuku te na yɨ'ɨ ye taxi, ye taxi naá xi kuenda lachiviña'ai ojna, xi vei te landavai ve'e, landavai ndajniño landavai, kaxii kijlei ye taxi naá, lachivii cosechaso ke'ei lujua ta nakojna ka nka ituu á, te lujua ke'e ye taxi na lukui ke'ei, te ye <hesitation> lujua iyo orre te jó ye lavi á, ye kuenda oni jó ye xita ye lavi á, ye kuenda ña kujuiñii iyo orre te kuenda ña laye'ei lo jó ye lavi naá, lo ja'aso lo kii ye huracan. <noise> <noise> líi xi lo kuenda jó nduuu niñu ye lavi naá, te iyo orre te jó ye lavi naá kuui lavi wa'a xi nduu á laye'ei te kuu ñini nka te jó ye lavi naá, te ye naá xi lavi wa'a nka kuui xi lujua tanuneei kilejniñoso, tanuneei te ya'a naá te jói, te lujua te iyo orre te ndolo i'ni tuku, <hesitation> kii ye ja'ni iyo tiempu kii ye ja'ni naá kuenda ña ndakuso ojna lo ve ye ja'ni naá, xi kue livi jue'eso nuu mbechi naá, te iko na'i ye ja'ni naá, orre lo lujua vei lo livi ve u'u ye ja'ni naá, ta ye tiempu marzu, abril, la nka naá lo iyo nde'e kee ye ja'ni naá, te lujua ní livi orre, iyo orre lo lujua kii ye viko, nchi ye viko taka tiempu taka livi orre nakojna'a nka ndajniño na nka lo ni ituso naá, te lujua nchi ye viko naá te lujua xindeña'ai tuku, Ye viko, ye viko nu'u iyo orre lo kunchii ye kuenda ijña, te iyo orre te lujua xindeña'a lo lujua kuu nchi ye viko naá, te iyo tuku ye tiempu, lo lujua lo kuu naá, iyo orre te ye ko kuu tuku ye chaxi, ye chaxi naá, xi lujua yɨ'ɨi ojna kolo lujua ni iyo nda ja'ai lo a orre lo kuyajni ye na ino lavi laa lo kuu ye chaxi naá nda ja'ai, ta ye naá nka lo kuu naá te iyo orre lo wa tiempu viko lavi lo lujua jó nka ye lavi naá, lo na kuu nka ta ye lo kaa lo ko'oso naá, lo jó ye lavi naá, te yee ɨ́ɨ́n tiempu ɨ́ɨ́n uu nduu lo kii ye lo ja'ai ye kuu viko yuu, laa naá jnu ko kuijuiñi novi ye lavi naá, te lujua ye naá lo ja'ai lo kuu viko yuu naá, te lujua nka nama ta ye tiempu naá, orre lo kuu nɨ kuiya nka ñaliko ɨ́ɨ́n ní nka iñi ye kuja'aso ye ɨ́ɨ́n ní iñi xi iyo orre miji, iyo orre i'ni, iyo orre yɨ'ɨ ye taxi naá, iyo orre lujua nka nama jue'e lujua kuu nɨ kuiya nka.